طبعا بالنسبة لأبناء العم وأبناء الخال طبعا ما ينعدوش ما شاء الله بمختلف الأعمار ربي يحفظهم ويبارك فيهم، الحاصل طبعا يعني من كترة المشاغل وهكي صعب إن نشوفوا بعضنا إلا مثلا في المناسبات أو الجمعات أو لمات معينة، كل حد مشغول بحياته واللي بدراسته واللي في أعما عندهم أعمال، لكن جمعتنا أحلى ال اللمات العائلية في ماضينا.